gott kvöld og velkomin í Kastljós hér rétt á eftir

við um sannkallaða sprengingu í þróun svokallaðrar gervigreindar sem mun jafnvel færa okkur einka aðstoðarmenn von bráðar að sögn sérfræðings

í menningunni verður fjallað tvö forvitnileg verk annars vegar Guide to the

Human þar sem brúðhjón eru raunverulega gefin saman á sviði í Tjarnarbíó og hreyfimynd eftir Guðbjörgu Hlín Guðmundsdóttur sem hefur vakið athygli á kvikmyndahátíðum víða um heim en við byrjum á Grími

velkominn í Kastljós fengum

fregnir af því áðan í fréttunum með stöðu málsins og það liggur fyrir að það er búið að sleppa einum en það eru tveir skipverjar í haldi og þeir verða í gæsluvarðhaldi í tvær vikur miðað við úrskurðinn ég meina hefur einhverjum orðið eitthvað ágengt og komist nær því að að finna Birnu síðasta sólarhringinn í þessum yfirheyrslum sko það var þannig að í gær kom þetta skip til hafnar sem við höfðum yfirtekið ef svo má segja á hafi úti fyrr um daginn og í skipinu voru voru menn sem í upphafi voru handteknir tveir menn

þeir höfðu verið handteknir strax

sérsveitin kom í skipið og skipið var þá

á leiðinni til Hafnarfjarðar og það kom til Hafnarfjarðar rétt fyrir miðnætti í gær þá voru þessir tveir menn færðir til yfirheyrslu og voru yfirheyrðir strax þarna um nóttina

teknar skýrslur af öllum áhafnarmeðlimum vitnaskýrslur auk þess sem það var leitað í skipinu það má orða það þannig vegna spurningarinnar að við þetta tímamark hafi framgangurinn í rannsókninni við það að yfirheyra menn sem við grunum um að hafi að minnsta kosti upplýsingar um hvarf Birnu auk þess sem þar voru haldlögð gögn sem eru gerð að gögnum málsins og verða sönnunargögn í málinu sko af því að nú er þetta þannig að þessi bíll sem var fyrst auglýst eftir á Laugaveginum þessi rauði bíll það sést ekki í númeraplötur á honum og svona

hverjir eru inn í honum auðvitað en teljið þið ykkur vera búin að sýna fram á það að þetta sé sami bíll

og sást á myndavélum í Hafnarfirði er það orðið öruggt við erum ekki með óyggjandi sannanir fyrir því að bíllinn sem var á Laugavegi og bíllinn sem við haldlögðum sé sami bíllinn við höfum ekki skráningarnúmerið eins og þú segir bendir réttilega á hins vegar höfum við haldlagt þennan bíl sem við haldlögðum í Kópavogi bílaleigubíl hann hefur verið rannsakaður af tæknideild mjög mikið og í honum

eru upplýsingar sem við teljum að bendi til ákveðins ákveðins ferils þessa máls leitt okkur áfram í rannsókninni þú spyrð hvort um sé að ræða sama bíl hvort að mennirnir hafi verið á

þeir menn sem hafa verið handteknir tengjast þessum bíl sem við höfum haldlagt ég get upplýst það

sko nú handtakið þið fyrst þrjá menn svo

að hass finnst sem virðist vera sérmál hvers vegna var ákveðið að sleppa þessum þriðja var hann þá aldrei í bílnum og

sem virðast hafa verið á þessum bíl þessa nótt án þess að fara mjög nákvæmlega með þeim hætti lengur að að hvarf Birnu þá teljum við það að við höfum sýnt fram á

að halda honum lengur hjá okkur ekki með

tveimur mönnum sem hafa en þessi þriðji maður er hann frjáls ferða sinna getur hann farið úr landi eða hann er frjáls ferða sinna já það var líka svolítið lýst hefur verið svolítið fjallað um þetta fólk sem er á Laugaveginum og Skólavörðustígnum líka reyndar á þessum tíma sem hún er að fara

í gegn eftir því fólki eða báðu þau um að gefa sig fram til þess að reyna að varpa ljósi á þessar ferðir hennar hefur ykkur orðið eitthvað ágengt þar og ber manni að skilja það þannig miðað við þessar handtökur og gæsluvarðhaldskröfur að þið séuð ekki lengur að lýsa eftir þessu fólki með öðrum orðum nei það er raunverulega einhver misskilningur ef það hefur verið svo

lögregla hafi haldið að þessir sjómenn sem voru handteknir hafi verið á Laugaveginum

gangandi á Laugaveginum okkur grunar að þeir hafi verið í þessum rauða bíl okkur grunar að

ræða sama bílinn en við getum ekki staðfest það óyggjandi við getum staðfest að þeir voru á þeim bíl sem þeir leigðu og við höfum haldlagt við höfum beðið ökumanninn eða farþegann í þessum rauða að hafa samband við okkur til að gefa okkur upplýsingar fyrst og fremst til að gefa okkur upplýsingar vegna þess að

komið fram þá töpum við sjónum að Birnu sennilega skömmu vestar

þrjátíu og eitt okkur grunar að hún hafi farið upp í þennan rauða bíl en við sjáum

það ekki við sjáum það ekki á þeim myndum

á þeim gögnum sem við erum með okkur langaði til þess að tala við fólk sem var um leið og hún á Laugavegi til þess að spyrja það hvort það hafi séð hana fara upp í þennan bíl eða eða með öðrum hætti hvort hún hefur farið eitthvað annað það var ástæðan fyrir

vildum tala við það og viljum enn tala við það

haft samband við okkur þetta fólk sem sést hlaupa þarna versluninni og þar við

á því myndskeiði sem er og ég vil bara segja það að fólk sem hleypur fyrir framan myndavél er ekki endilega hluti af einhverju saknæmu eða refsiverðri háttsemi

með öðrum orðum þið teljið að þetta hafi ekkert með þetta mál að gera já hafið þið orðið einhvers vísari um þessa menn sem þið eruð með í haldi ég meina

eiga þeir sér einhverja sögu

í kast við lögin á Grænlandi eða annars staðar hluti af því þegar menn eru handteknir þá eru útlendingar sem eru þá ekki á okkar skrá við erum bara í þeirri í þeirri vegferð að afla upplýsinga um það en ég get ekkert tjáð mig um það þú vilt ekki tjá þig hvort þeir séu

einfaldlega fyrir hvort þeir eigi sakaferil einhvers staðar af því að Héraðsdómur og dómstólar hafa oft verið gagnrýndir fyrir það að vera helst til viljugir að samþykkja

dag að þið biðjið um fjórar vikur en Héraðsdómur biður um tvo án

lesi of mikið í það en bendir það til þess að dómarinn telji málið á þessu stigi eitthvað frekar veikt

sýnist

að það megi þó segja það án þess

taka of stórt upp í sig við teljum að við séum með gögn sem sýni fram á fram á það að það sé nauðsynlegt að hafa þessa menn í löngu gæsluvarðhaldi allt að fjórum vikum á meðan Héraðsdómur metur það öðruvísi vegna þess að þá hefur lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu og saksóknarinn þar ákveðið að kæra úrskurð Héraðsdóms til Hæstaréttar

mat lögreglu sé rétt eða mat Héraðsdóms sé rétt en ég þetta er ekkert gríðarlega stórt atriði í málinu en en hins vegar sýni

við lítum á það þessir tveir menn sem þið með núna þeir eru þeir einu sem eru grunaðir á maður þá að skilja það þannig að þið teljið að það hafi ekki fleiri komið að þessu nei það er ekkert útilokað að það séu aðrir hafi komið að þessu máli búi yfir upplýsingum um Birnu

það er óbreytt síðan áðan að hún er auðvitað ekki fundin en það verður haldið áfram að leita ég meina

það sem allir

hjálpa og gera eitthvað hvað hvað getur og er leitarsvæðið eitthvað að þrengjast fólk hefur náttúrulega verið mjög duglegt við að senda okkur ábendingar og við höfum unnið úr þeim ábendingum í hundruðum ábendinga sem við höfum fengið við reynum að vinna útúr þeim og fólk hefur fólk hefur sýnt þessu máli mikinn áhuga þetta kemur við fólk að það sé ung kona sem hverfi með þessum hætti það vill taka þátt og það vill sýna hluttekningu og það gerir það taka þátt í í leitinni og það hefur gert það og eins og ég hef oft bent á voru almennir borgarar sem fundu skóna í Hafnarfirði það er lykilatriði

að þið eruð komin á þennan stað núna það er þessi fundur á skónum ég myndi segja það að fundurinn á skónum hafi verið lykilatriði í framvindu þessara máls já þakka þér kærlega í Kastljós við fylgjumst með þessu áfram hvernig væri lífið ef hver og einn hefði sinn eigin einka sýndar aðstoðarmann samkvæmt því sem sérfræðingar í gervigreind segja styttist í að Adam Cheyer meðstofnandi Síríar hefur unnið við gervigreind í þrjátíu ár og segir okkur hreinlega stödd

slíkar séu framfarirnar á skömmum tíma hann biður fólk samt að muna að engin tæki eða tækni komi nokkru sinni í staðinn fyrir góða kennara og vélarnar séu hvergi nærri því að ná

Þóra Arnórsdóttir og Benedikt Ketilsson hittu hann í Hörpu

raunveruleiki og sviðsetning renna saman í eitt í sem frumsýnt var í Tjarnarbíói um síðustu helgi á hverri sýningu gefur prestur saman raunveruleg brúðhjón og taka þau svo þátt í verkinu

er að forminu til ekki ósvipað brúðkaupsveislu við kynntum okkur málið ókei þannig að við förum yfir nokkur atriði hvernig á að bera sig á myndum svo við getum öll litið sem best út á myndunum í kvöld

þú ert til í að sýna þú stendur bara beint hérna áfram og byrjar síðan á því að snúa fjörutíu og fimm gráður til

hliðar í rauninni fjallar verkið um hina

höfum um hina fullkomnu manneskju og síðan er farið inn á þær leiðir sem við gætum mögulega nýtt okkur titillinn tekinn úr svona

klassískt nafn á sjálfshjálparbók þetta er sem sagt svona

óhefðbundið þar sem við erum að blanda saman raunveruleika og sviðsetningu brúðkaup eru í rauninni hin fullkomna stund brúðkaupsveisla fullkomið kvöld og svo náttúrulega er fyrir þann sem er að gifta sig er hin manneskjan hin fullkomna manneskja

og Guðrún auglýstu eftir viljugum brúðhjónum í fjölmiðlum og meðal þeirra sem svöruðu voru þau Arnar og Guðleif já við vorum búin að tala um

gifta okkur og langaði til að gera eitthvað öðruvísi en þetta hefðbundna og

svolítið hissa þegar við fengum símtal um að við værum komin

bara horfðum hvort

hverrar sýningar eru þannig blanda af venjulegum leikhúsgestum og raunverulegum aðstandendum brúðhjónanna rosalega spennandi og

þessum degi með okkur sem er náttúrulega á að vera besti dagur lífs okkar og verður það alveg örugglega og eftirminnilegt gígja og Guðrún Selma eru menntaðar í að sýningunni koma líka Höskuldsson tónlistarmaður og leikmyndar og búningahönnuður en það kom aldrei annað til greina en að leita til alvöru brúðhjóna fyrir

brúðkaup eru ákveðið leikhús en þau eru samt þetta er svo rosalega satt og einlægt að það er spurning sem maður er búinn að fá æði oft og hvernig hefur fólk bara allir ömmur og afar

allir finnst þetta geggjað

ummyndast í margvísleg form við tónlist eftir

og verið sýnd á hreyfi og kvikmyndahátíðum víða um heim þar á meðal í Toronto og

við hittum Guðbjörgu Hlín Guðmundsdóttur fiðluleikara

höfund myndarinnar

mig á fiðlu allan daginn og ég prufaði mig áfram með

efni og var fyrst að prufa að mála og

gæti tengt saman liti og tóna eða hvað en mér fannst virka best fyrir mig að vinna með form og þá fannst mér virka best að

vera með skúlptúr og þar af leiðandi

er listform í tíma og vídeó líka þá fannst mér ég verða að animera þennan skúlptúr með tónlistinni Guðbjörg hóf vinnu við myndina sem meistaranemi í fiðluleik í Hollandi og hugðist tefla henni fram sem óvenjulegu lokaverkefni þar áður en til þess kom hætti Guðbjörg hins vegar í náminu til þess að ferðast um heiminn með hljómsveitinni

Sigurrós og leirinn beið pakkaður inn í plast í skáp í nokkur ár það var svo ekki fyrr en Guðbjörg var flutt heim sem hún tók aftur til við leirinn og kláraði myndina samhliða tónleikahaldi með ýmsum

ég byrjaði sem sagt á því að gera svona einhverja

á verkinu þar sem ég greindi verkið ekki

verkið vera að segja mér

heyrði hljómana og tónana og ég skrifaði það allt upp og notaði það svona til stuðnings til að gera hreyfingarnar sjálf tók þó mestan tíma mörghundruð klukkutíma nánar tiltekið

fimm klukkutíma með tíu sekúndur en með erfiðustu sex tíma með þrjár

koma þessu frá sér eftir alla þessa er ekki fleira í þættinum í kvöld verið þið sæl